To wulthin ni daa hi ndaka hada ghausin khin ni gwamanaa ni da hi sa wuga di ƙhi ghullhubusin dinnan tee ba yaudi diyu waga takusi ƙan, sai a bati disinna wabe di khin cani ghi lthadai, sai dinnan buwu nahiya wa lthayusi amma wulthin ni gwamanaa hi kuʒi p’iyatina, p’iyatin ba miya man ma gilthubuna mabo goya buyisin kyarsin ma loya yau p’usin ko dagani ʒuwa di’i wa diva dawada biya wuyana sai ya ɓuɓa wuwakai to ba yandi wu ndaka <hesitation> koda basin masiu dava kull t’ehiaa da umau sai wakuʒa ko baghi ta dava ni cika njukwara falkhin manau to dole yan ʒandau dole ya kuza fiyatena amma nida. Ko hi ndaka, dari cinusin ghi njukwana ya tat’a ya piyan to hi ndakau ya ta ga yau tihiyayu sai hi guɓɓuti jukwa tee dinnan we gma yaba tsiggau, uo p’a yau hi ndaka dawa di Vinasin amma wulhin ni gwamana’a wa nahusin, wa divu njikhi lthawi wa da biya kaʒa sai diva njikhi lthawi da biyu kaza, sai ta dava can a ndakaa sai a tiyau tahiyi Sai ci ti kurinna sai a un miyo tiwuya ga sai ta ndaka kwi bal wada hala dijuna wa hala diyuna bu njukwana wa p’a to ni daa khin ni gwamana’ ya daban ni daa ya umma injikhin ti gulhubuna amma gwamana babu ya dawa ti gulhubunu bale ya naha girnwusinu sai dai gara ta ban zan di duri diyuna can a damatu amma ni da ya daka umau gab daya baba P’uci’ ghi ndaka da umau. A a mena tsigyihin ghi ndaka da vului kaʒa amma ni gwamana’a sai dai wun ba lthau khin nzuni nawi nda-naha khin c’iwi sai dai wa khiya ƙhimu we to gwingwi ba yau wun ndaba dalthin to ni gwamana’a hi sapa daa’u ni da harkhi gwamana ghamkhi jirau ni daa har gwamanaa ba yardi jinan nidaa takwa cinau kullum wudaku da nahusin ghi cano kullum wu ndaka da nahusin gi ghi ndaka ƙuwayo ya ta ya piyau amma wi gwamana sadai ya khiya ngarsi ya puc’au kaman Sarwini yaba su gwalfai maba wulhina yaba gulhubuna ghan wee, gwamana gaskina tsanin khin Ghinshin tabe wuti wulthin ni gwamanana hi p’iyetiva amma ni da yaba subu nzuna wulluin nigham ni gwamann sai P’iyatina daga p’uta yo ta yo p’iyau sai ya khinya gma tasi ricodi gma yaniya zha yaniya kuʒa di kuusin wan gma wan babu nzuni di durisin ghande ni da hi sapa nzuni ni daa yaba subu ta dadia.